الاجازه المفضله هي اجازه الويكند اخر الاسبوع اللي تكون يوم الخميس ويوم الجمعه طبعا اخر الاسبوع اجازه رسميه نتجمع ويا العائله والربع وكذا ونخرج الحين والشباب نتسامر في الديوانيه ونسوي عشاء وعزومه ونروح العزبه احيانا ويا ربعنا ونتج اول تكون ايام حلوه يوم الخميس والجمعه اجازه الويكند طبعا بعد